أكيد راح فضل أكون مؤلف مشهور, لأن الكتابة راح تعطيني فرصة عشان أعبر عن أفكاري ورؤيتي للعالم, وأقدر أترك أثر دايم من خلال القصص اللي راح أطرحها, فالمؤلف يخلق عوالم وشخصيات تعيش في قلوب الناس دائما, إذا عرف الاختيار, وهذا شعور جميل جدا.